Ee aike pinpiri omi kirogorogu egu nagai pogomima tyre omi korigorogu nagai mm nagai pogegorogu egu nagai pasikogimo egu nagai tugere mimmo tee aaigou pogegoroguino numa sinsiporoguino nkoipogimo nagai ropa kaminie. Karukapogigui, toi karu koipogimo nagai ropa kaminie. Karu kapogigui, toi karu koipogino tege lunrugorogim nagai omoto paake tuu kuu tukorogu nagai pasikiro mm mani porukoipegui. Nagai ako pogomma aike noke natu omi touno porukoipegu tunrugonigu gu kirogorogui. Kirogorogu tege nagai kenkerugigui kon-konpinko mm, tee aiake paake aike noke touno porukoipeguogo kirogorogui.